Haa, i se ñoŋ moyi noo le, kunoolu se ñoŋ moyi noo le. Parise ke niŋ kunu kiliŋ loota a kumata kunu jamaa le ka maabee ñoo to. Wo le ye a tinna kunuŋ kiliŋo la kumoo ka kunu siyaandi ñoo to domofeŋo ti, wo le ye a tinna i se ñoŋ moyi noo kumakaŋo to, ila kumakaŋo buka waalii, wo se kee noo le.